Maaroori e ñebbe ñaaminda am wonta ɗon, ɗum ngimmi, ɗum mi ñaamata jemma, ɗum mi ñaamata ñalawma, mi somata, mi ñaamaay ɗum sey to mi haari, no ɗum jonngiraa fu, mi ñaamaay ɗum mi yara ndiyam.